<hesitation> dito aŋtʋ yáa tɔɔ má sɔɔlɩyá gbaagba bʋká tʋwɛ ŋsɩ tʋyɛ biina sóóni? Lɔ tʋwɛ biina? Dito aŋtʋ tíí ma sɔɔlíɩ bʋʋ dito tʋ tʋwɛ biina? <hesitation> dito tɔɔ mʋʋ sɔɔlɩyá lɔ tʋ wɛ biina ñŋsɩ bá tɔŋ sɩ má ditɩ tʋʋ yála ka kpéri fɛmɛ biina sóóni, bʋ kpáta bʋʋ dzʋ áláñfʋlʋñba dito mɛɛ dzeoo, ɩíɩŋ tʋwɛ tʋʋ dzʋ áláñfʋlʋñba dito mɛɛ dzɛ. Ba tɩí kulukuluu ŋsɩ: kpɔnɔ. Ŋnáa? Báá kpɔkɔwa tí, bá kpɔkɔ a kpɔnɔ ba yɛbíí yá kulukulu ŋsɩ kpɔnɔ ká mɩnɛ, báá kpɔkɔ tí báá dʋ féñfélená bʋ feé-feé na náñtɔ, náñtɔ tɔtɔ bá lalɩyá tɛlɩ, bʋ feé-feé bʋʋ sɔkɔ bʋmɛ mɩnɛ ŋnáa? Bʋʋ sɔkɔ bʋmɛ mɩnɛ, bʋ feé-feé lelekʋrɔ. Ŋnáa? <hesitation> dito tʋnáá mʋ sɔɔlíɩ, tɔɔ tʋná wárɩ, ma sɔɔlí mʋtɔ, ma sɔɔlí mʋtɔ, mʋtɔ na lɔlɔ domóo, domóo kʋ kɔɔ baa yáa sɩ abɛñkɔɛ, béená domóo hɩɩɩŋ béená domóo, ŋñná sɩsɩ bá kaa tɔŋsɩ baá lalí mɩlímɔ na bá kaa yɛ domóo béená domóo abɛñkɔɛ ká, na dɔlɔ náñtɔ. Ɛɛin bʋʋ mɔsí biina ró, bʋʋ di biina pááá, ɛɛin bʋná ró ma sɔɔlí mʋtɔ tʋná mʋtɔ, ma sɔɔlí mʋtɔ na domóo abɛñkɔɩ, biina domóo, bá kpátá ka fúlásí áyɔyɔ bʋmɛ fɛlɛ fɛlɛ fɛlɛ, ɛɛin domóo tʋná ma sɔɔlɩ ki pááá, ɛɛin bʋná dí dí dito ma sɔɔlɩyá gbaagba we yáa kókó, kókó ma sɔɔlɩ kókó, amá abáa <noise> káná ka tá biina mɩnɛ bá tɔŋ sɩ ŋmɩɩ ñŋ gnɔkɛ ka- ka- kaá vañtɩ biina ŋdzaá gbaagba bɔɔ, sinɔɔ ma tɛfɛ ma sɔɔlí kókó, ŋnáa? Ma sɔɔlí kókó pááá.